نفضل نعيش في عالم خالي من الجريمة لأن الجريمة لا يمكن التحكم فيها و تسبب أخطار و كوارث أكثر من الكوارث التي تسببها الطبيعة.